Le ya lap'ta ngo ta ngoyo men re jwa'na le jwa'na nlirzynmena nar neda nzo, nzo jwa'n beta ndak nzo jwa'n nap ntak nzo jwa'n tap pes nzo jwa'n xop pes nzo jwa'n tzi pes nzo jwa'nta asta tap gal pes tson gal pes asta thib eyo chop eyo menta mne xe niay ben- ben xe ngoy na, mbay nzo re nar ya- ya ngoyo ba nzo re ya' nzo re ya' ngoyo jwa'n- jwa'n laz' jwa'n yib na nzo re ya ngo jwa'n ya', mbay na nzo re ya' ngoyo jwa'n thib ned yib yib cha' thib ned laz cha' asta na tatimen benta nchela- nchela yix par lo men, mbay na nzo thib neda ngoyo nacha, mbay nzo thib neda ngoyo nalat re nak jwa'na zyn ya nliy mbay le cho zyn cho zyn nlirzynmena nayana ley tyz palad kemen thi lemen', palad kemen lud'a lud'a letr lo yez lud dis lo yez jwa'na ze nlirzynmena nchamen romen ndob thi gom roney na ze nkibmen goma ze taya lirzynmena kemen thi- thi chokuan kemen thi ngez lo yez, mbay na thidibana nlirzynmen tyz palad kemen thi fir men palad niab xa palad ndamen palad ndamen thi lo nde nab men thi jwa'n nde nabmen thi jwa'na nakin xa thi fir men pues tya nlirzynmen luda nayana, mbay na thi dib nzo thib ned jwa'n ya ngoyoba jwa'n nar- nar nzoyo nde leney nayana nzo- nzo nara benta gazmen thi jwa'n yib yekney ze zeba ngoxoba jwa'n loney jwa'n ta nke, nke lo yez nayana bay tamod zyn ya nly- nly jwa'na.